साउथ कोरीयन कल्चर खूप अलग आसा बाकी सगळ्यांग कुण आणि तैसार खूप काय बगुंग मेइत। तैसार रिच टॅपेस्ट्री ऑफ ट्रॅडिशन आणि मॉडर्निटी आसा। तैसारले के-कल्चर वेव्ह। के-पॉप, के-ड्रामा, आनी कोरीयन फिल्म्स खूप मुणजे खूप फामाद असात। मास्कड डांसेस (जें सांदाएसारखे), ट्रेडिशनल म्युझिक (जें पन्सोरीसारखे), आनी ट्रेडिशनल कपडे (हानबोक) इम्पॉर्टंट कल्चरल एक्स्प्रेशन्स म्हणून राहत असात। किमची मुख्य खाद्य, आनी जेवण शेअर करप सोशियल अ‍ॅक्टिविटी आसा।